Kusin de ni, majini hen ,landam hen. <hesitation> nanndi hen woni ɗi neɗɗo miccitii so hiisii. <laughs> sabi no laamndol gol wardi jooni ni, eyyo hakkille neɗɗo yiytaani keddii ɗi. Awa waawi ina tawee, eywa caggal jooni neɗɗo ina waawi mijjitaa, milaade.